Aji kida ngawa yanga aishi fauwa njilingə shubu kənan gətai augalagu nga iman wa di aligaugu ngəra ni nganai ngagugo yu kulalaiya ai aingwoi yal kəraga yukalya yal agagugo fuuaga ugədc-ngədega fagaraga gaffi kanai ga kumba ngəgu akulga kanga kamai kunai jima di alli gan ma di aligaugu dama akdya aishi kida ugagu k dabai mbaga gaana funagura mbaga gugattu ngərə haba gawai gəma gol ngərə habagoi nga gannan kangai gannau kaugai gannau kaugai nga saugu gakwaragə nga guwa gokai guyo di alli gan agundu ngundu ngu akulya da nga daniya wai ngu gama gol ugradau nga dugai gannau iranga nga. Gannau kangai uga munna gəya affiya go ya nga ke uga ajingə hurtərə fajiul ngagoi nga nga gufuji nau nago gol ganaga yo do uga dire wamai alliyangu danjo ngandu ngundu nga akulya ajingu lanaiga nago kamai gogu yo ru wailaga gudo wailogo uganai iyilingə kuno janaiyan go yol lokol ga yukulya ngnaiyan go yau gaguda gajainau nga ganuan kangai chigai mbaru gaunau kangai di alligau agundu ngu akulya badu ngagu shigo akula kəlaguga gəge unu badu ngagu shigo akula kəlaguga gngen nyo di dlligan ngudu ngandu ugu akulya di all gu ya ndandu saugə kanaiga kamani foga yoru di yo ngundu nga do nga wu shalya ra ngundu adaga yoyugo ada shigəni ngau ugu kune. Shini nga yashigani maaga yoyo nga yoyo mungu dingu wanundu alli.